Gny sarababem-bahoaky aloha eo amin'ny ray hetsy roa hetsy gny tena zakan'ny be sy ny maro amy gny hofatrano aloha, entre-n'izay avao. Fa misy avao koa gny manao telo hetsy efatsy hetsy dimy hetsy aza, eny hetsy fito hetsy hoan'ny sasany. Fa gn'ankabeazany aloha zany da eo amy ray hetsy roa hetsy eo gny zakan'ny be sy ny maro.